Bik taa abən zada dama- dama wara ngizim na atu ikun lardi tuku. Biwu gawa lamba, ngizim a dlama lamba, wana sina sən, sinasən cham atu ye abən wanda da dlama gara taa ɗa gine wara da dlama gara abən ko da dlam ngumuri ɗagfai da dlama gara. Na dakwdak dakwdak dakwdak gusku dagai men ka jaya cin a ci zəga dakwdak gu a ci ke gayi da kunu bee wara ngizim a dlamau in de a ci aya a ci ayan gəri rakan dagai nin. Toh na zada dləgwan dama- dama na dləgwan caƙwaɓi atuye cham caƙwaɓi cham gusku dagai men ka jaya cin na caƙwaɓi kə aambai na kə məshiya jandau bai dləgwan ne. Na dləgwan duuna, auuna tunu do dlama gara na bəbəɓ nda baka bəbəɗ ko kə məshiya ko kə murdu atuye duk kare taa gu. Nu dləgwan talapta, dləgwan talapta tuku nda gwaptu dləgwan dama- dama awai ni na sau da ni na sau nda gwapci atu cham dləgwan ne kə gargajiya da dlama gara dləgwan gargajiya. Toh I kunduk bee wanda wara abən zadak dama- dama, kai na zada abən gu jəgab men wara da dlama tu nin se ɗagai da ramma na na ɗugo su na taa na taa zada dləgwan kəmo kasau toh dawun tam sai da rami ci ma ai su da gwabtu bee kasau na bee kasau. Misali na baru na lokaci da dlam cici ɓuruk na dləgwan kə bee ɗagai ɗa daurau ma cici buruk, cici buruk tuku da dlama yəri na doya toh jigab a dlama gara na taɗisa toh bal jundau da gwaptau na taɗisa da miya apəno dari daggi nin ma danbu ne da miya apəno a ci a ramau gara kasən toh jandu tuku bau abən n dama- dama kə gargajiya na ka zəgiwu bai sai nda tatə ki yadda da dlamau. Crusku ka ki yadda na ramu ma lamba, lamba tuku men in da rami nin ma so bee da gwabtau so bee da gwabtau bin a ci dai a kiɗa du a ci a taa du amma a li a zəgi ko da dlam tam ko da atam na ko da dlam na na bai. Jandu tuku baal kare ne mara dləgwan ne bik taa na wara kə gargajiya mara da dlama gara bee dawu ke nan ndu dlama gara tun danba nasara da ni wum wana atu a ci dai ta se da dlam kwaskwarima i ɗa biwu, jigab bin duk waa na atu ai duk da ta se waa duk wa na kare wa. Jandu tuku duk biktaa ne wara ka tau ankal ci da vəjin gara ko bee ka taan ankal ci kəlapiya kəlapiya go bee wanda abi ci, ka ki auno tu men in de kuna cin a gawa tləra ko ja gəmo men da rame ci ma toh a dlam paida na duna ka jəb ta auna. Fəro jigab merin de ka paida na auno tuku da ci ruwa ci bai ka ki zada nda ma nda gaya dədəm ma ja gəmo tunu da ramma ka ta manda bai ka ta gəmo bai amm- amm. Toh ka manda bin sotai sutu ku ne dəuo wara nda dəgau ke nan gaɗa kasau jandu tuku ne bau wara na na tuku akshi bik taa ne wara kə gargajiya kə ngizin na ndiwa wanda aɗa gayi akshi aɗa gayi na atu. Baal bee na ramu tuku ke ka na jaabi ngum atu da aɗa gara ke ka jaabi da dlamau gara jabu ye da pi gara jigaɓ nda gwaptau na gaɗak'ik nda gwaptu na gaɗak'ik se ka ki su ridu wa amman na na ka kəmu bee dagai ii rom- ii rom kasau. Jandu baal kə gargajiya ne. Gogale ngum da aɗa gara atu ye bee, da gai ta se gogale nin a ramma sau da dlam na na, da dlama gara nda tlapaa gara i kun a wai apsawu ka zəgu bai amman atu bik taa ne tlaparr ga zəga bai ngizamcin na ndawa wanda akshi a ɗa gayi na atu a a ri tuku a paida na atu ii. Kə gargajiya don gusku ɗagai ka ramu bee dawi dlam gara gargajiya ndawa gawa zəga tu bai daman lardi tuku ngizamcin tun ruptu ɗaa na atu jandu tuku atu bik taa jandu tuku, ja tambazai. Tambazai atu nda dlama gara atu a paida i rii gawa, da ri dagai men nda kəma gara ii wunduwa gaɗa dan da si jalamm gara kasau nda pii wu jalamm na mushunu nda rubun da saa kasamu. Jigab duk ngumuri wara da dlamau ko da zata garəm ɗagai kasau da dlam dləgun ɗagai nda kəma tambazai tuku ko kafa nən wara a ɗawa auu gəri i wunduwa men, gafa nən mi a ɗawa auu gəri iui wunduwe nda kəma tambzai gaɗa nda mpiwu miya tambzai atu ye gangam bai i kun kare kə ngizim gargajiya kə ngizim. Gaɗa ka sunu ne jandu tuku baa, bee wara na na tuku na jigab men waka deu bai amman duk a diɗa gargajiya ne don gusku ɗagai men ka jaya ci wara zadau bi nin ka jaya ci ka rami ci bee kasau a ci zəga bai se ka rami ci gaɗa ka sunu ne duk atu a ɗiɗa kare gargajiya kə ngizim gu gaɗau. Bee dawu ke nan na təka lissapi bee wara na zəgau kun duk kare gargajiya tuku nən da zəgi du. Na dabə atu ye gayi da kun dləgwan gargajiya daman nda dlama gara na gwadanu ko ligi- ligi gara ka suteku. Aku daɗa wana dləgwan wanda mamau i gususku kasau akshi zəgu dlamau ngum bai dləgwan gaɓiyawu tunu nawan gəri zugwab nda paa ci nin a ci rugəri nda gwapta ci na bee nda gwapta gərim ka taa ci nin sun maya ci men na bai mutun gara, ko na sharr bi men katan maya ci na bai mutun yara. Gaɗa kasau ne duk baal bee wara na daurau tuku dləgwan ne bik taa ne wanda na sharr ne ware kə gargajiya nda dlama gara ii gargajiya. Nda mpa tu ii gargajiya gaɗa tike bai ne zəga tu. Tike ba zəga tu, tun wali ngum ndawa na atu ii ri tukundau kuma se nən wara gugzu nda gugzi li nin da zəgi kare gargajiya ke nan tun kə ga gaya bee wara na zəgau.